Tuku hatane mein u hatatei tagoan, lia ku mangil ni lala kuru turu hatatei. Noa no elia ku mei taka ka mea tu hasovo tu raeh, noa no elia ku mei taka ka mea ta kanen ta raeh, lia ku la panahas turu hatatei. Noa no a tijia tagoan e natung elia turu hatatei, elia ku la panahas turu hatatei. Tara sah, elia ku kajin hatatei kuru, elia ku kajin natei kuru a sah a ka te kaia turu hatatei. Ne lia ku kajin <hesitation> hakenin u mes a masal, ne lia ku kajin <hesitation> natei kuru a sah a ka te kai i hon u hatatei. Noa no a jon hihatuj tagoan na jin hihtuj tagoan e natung elia, lia ku ka pas ia turu hatatei. Lia ku mei taka jijia bitan miu hatatei, noa no a masal i-i gam nien elia tara min haharoi ti katkat eru, lia ku la panahas turu hatatei. Gu mei taka logon mea min ka te hahatote elia tara tou hatatei. Sol elia ka jijia bitan u hatatei, lia ka min tun sila u ien. Elia ka-ka-ka papal, lia ka katun papal ni han a pinapo, kova tara tou hisos tagoan turu hatatei, be lia ngot e nouk a min mes a min pal. Luku la tara min mes a min pal, be lia la nouk i Highlands, be lia la nouk i-i Moresby, be lia la nouk i Austrailia. Yowan a min pal tuku ka uan turu hatatei, tuku hisos sin panahas sil lia ka natei, sah a ka taka, tuku hatatei sin en.